Este vau yua chii mani nani jaa ki'vi ya'a kentatí chii jinití jaa ntnu ioo chunyo xii tiku yiki, xii este ntenu ioo ríí tee jiakutí sa sakuinatí nanani, ríí, chuun este tiku yiki, kítí yua chii mani jaa kíví jikakuutí, tee nasu kítí va'a luli kuutí, chii mani mani saa kuinatí kítíyo jaa nchava'ayo ve'e tee yoo ora chii tuu kanchukoyo este jika kaancuva'ayo ín tau ñu'u tee yua kayi'i kítí luliyo te kua'ate sakuinatutí íín rííyo, xii in chuuyo, xii in tikululiyo sua satu kítí vau yua jaa jikatutí jaa kua.